ida bhaji square al bo, ida utas kana jaangol, ida ega on, ida ega hadi oni, bhajwanta ida jodakom bihose re, ida gandia hota ha banalambu, bhabali jeda marisut gene, ida bhaal kodi nyama, ida budi hisa jaangol.